Tegna zava-dehibe hoan-ny tanora ny- le mande mianatry amin'ny <hesitation> université o, satria mbola ahafahagny mivelatra kokoa ara-tsaigny, ahafahagny mitombo kokoa ho, dikan-zegny zegny mahatakatra lavitry kokoa izy amy fiaignagna, sy magnagna vision mivelabelatra kokoa zegny izy momba ny tegnan'anjy.